د سعودي عربستان پخلی له شتمنو مصالحو او دودیزو خوړو ډک دی. کبسه د دوی تر ټولو مشهور خواړه دي، چې له وريژو، غوښې او مصالحو جوړېږي. ډېری وخت د وريو غوښه یا چرګ پکې کارېږي. د خوراک پر مهال خرما او قهوه ډېر ارزښت لري. سعودیان میلمستیا ته ډېر اهمیت ورکوي، خوړه له مینه او درناوي سره وړاندې کوي.